No miä nuuq vikakaarivärmiq ummaq: verrev, ruus näütüses, kõllanõ võiulill, rohilist lilli ma joht ei tiiäq, kuigi ummaq määntsegiq astraq kah rohilidsõq, sis lillasit um, tsirelihäitsmeq kasvai, om astrit ja midä viil. Noq, inämb-vähämb.